Suppi saa huvitavambas muutaq näütüses egäsugutsit vürtse mano pandõh. Nigu näütüses kurkumit vai vedükene tsillit <hesitation> vai vahepääl ka veidükene kas mandli- vai ka harilikku piimä pandõh. Tuu või kah sääntse huvitava maigu mano andaq.